Iu nun haju mai purtatu trizzi, primu pirchì sugnu màsculu e li màsculi in generi nun pòrtanu li capiddi cu li trizzi; secunnu pirchì haju purtatu sempri li capiddi curti. Mancu me mugghieri ha mai purtatu li capiddi cu li trizzi e mancu me matri, bon’armuzza, mi rigordu ca nun purtava trizzi. Sacciu però comu si fa na trizza pirchì lu videva fari a certi fimmineddi quannu era nicu. Videmu si sugnu bravu a ‘nsignarivillu. Allura, si spàrtinu li capiddi in tri cerri e poi si pigghia un cerru d’un latu e si porta di lu latu oppostu passannu di supra a lu cerru di 'n menzu. Si cuntinua accussì, scanciannu latu, finu a quannu si finisci la trizza. Quannu si finisci, si usa un lazziteddu o un elàsticu pi firmalla. Certu, ci voli pratica, nun sempri arrinesci bona, comu tutti li cosi ci voli maistrìa chi si po’ aviri sulu quannu si prova tanti voti. Siddu aviti li capiddi longhi, pruvati a fàrivi na bedda trizza, pi capiri si chiddu ca vi dissi fu chiaru oppuru no.